عشان التقط صورة لشخص أول شي أشوف المكان المناسب والإظاءة المناسبة والخلفية المناسبة اللي ما تشتت الانتباه وأتواصل مع الشخص عشان يبتسم أو يسوي حركة وبعدين التقط بالصورة ببطء عشان ما تهتز الكاميرا، وبعدين نشوف الصورة إذا حلوة أو أعيد التقاطها مرة ثانية وعلى حسب الصورة أفكر.